يا حبيبتي، جربي إنه تتبعي روتين ما جبل النوم، يعني اكتشف العلماء إن هناك أسلوب سريع يساعدك إنك تسترخي وتنامي، فمثلاً إنك تحاولي تجرأين كتاب أو تستمعين لموسيقى هادئة، وكمان خليكِ بعيدة عن الكافيين جبل النوم، وخلي الغرفة مظلمة وهادئة، وحطي أيضًا غطاء العيون، بتلاحظين فرق.